Adaladala mihintsy ireo mpifanolo-bodirindrina aminao ireo! Inona hozy ianao no nolazain’izy ireo tamiko? Ny vadinao hono an, hitan-dry zareo misaoty tamboho isan-kariva mankao amin'izareo dia mangalatra akoho ao an, dia andrahoinareo hono ilay akoho. Dia lany tamingana hono ny akohon-dry zareo ka hitory anareo izy raha tsy mibaboka ny vadinao. Dia ahoana ny hevitra amin'izany?